Lesdi Nouwe e ɗo mari, kittolleeji bana, Lodz Fisk, Djod Kakke, Fisge Kratenke, ɗe ɓe ndefira ɗi e kuujeji feere feere.